Nafuuji be soinde nafuuji alaata komoi be komoi andi ma Ko goɗɗum waɗi nafa e famɗude woni ɗum o waɗi aɗa waɗi faabugol yimɓe e cuɓoraaji ngal. Ko waɗata mi faamude ko yimɓe njogii aɗa waawugol waɗde ndeeɗe, ngona waɗata miɗo waɗde faamugol. Aɗa waawataa nder ɗum miɗo waɗde ɗum aɗa waɗi waɗde haɓaade ɓe e cuɓi.